Gjatë jetës teme kom pasë vetëm ni kafshë shtëpiake edhe ato kur jom kon e vogël. O kon ni qen i Sharrit, i bardhë edhe ktu rreth syve ka pase pjesën e gzofit t'zezë. Emnin e ka pasë Bardhosh. Unë me motrën jemi kujdes shumë për to.